Gyannowan dai, tlɨn kidi, musa tɨ <hesitation> washashan wasɨ dibi tsɨr bahɨm matsɨr, musa tima washa shanwasɨ dibi kidi san nan kabiru washashan wasɨ diɓi fɨɓɨ to, hidima ba makaran ta dɨ hadema ɨna ti- ina tlɨn ndyantlɨn, to ama mi dɨ gyanno, dudade mɨnji na kan garna dotlɨn, to ama koweneki ɨna dede gwargwado nusɨ ɨna hanba di horaya ghɨnsɨ ata conakɨn, kabiru, tɨgan mbatlɨ ina mɨn conakɨn, musa kuma daga baya je miye haɗa ɨna ti, ama tikama dalili hadakɨ ji bahiya makaranta har ghɨnsɨ dɨ zai miki ya tsawan lokaci ɨna ti san nan su kwapa ni we, su kwapa ni malam yusi, tlɨnma ndyan nde tsigɨ tama ka jika ewu te ɨnatlin, to ama ka ɗin ga ndu fiya tsɨgafu ina sɨnfa dole faji dzɨgafu. Hamba fadeji kaskance ghamafu dole ji na tsɨga na lapiya ɨna koweneki, ama murdɨn fiya gɨra cewa fi. fi wane kokuma fi lena ba mir ko kuma fi lena garna, to dɨ yandeji ɗɨma ma’amala nafu ɨna sɨbɨ, dole sɨbɨ dɨ varafu, dama fiya ta nu natlɨn isa, fada nunatlɨn fi, fa ratlɨnrau, fi ta ko ta ko ta ina fiya ti, kokuma fama tyu, kaga kutɨ ka ji wanka, to ama dɨma bɨka ta namau, jikau, hamba zai jika, iya tinani mama ji mi tsɨgma lapiya ɨna ko weneki, ghɨnsi ka bɨrama ka mi tsɨgama lapiya. Ka, a gɨr ji gyanno wan ka jika, kuma mɨn, mɨn ma takamammai majalisau, ama kuma ɗabi'a ba mɨne tluna ti, ɨna ga tɨn ata koyama ndyanma, mɨn dama miyata karatu ba addini kuma har nɨna mi ndata koyau, kuma mɨna ta rawa ghɨnsɨ har mɨn miyuwɨn, har karshaya rayuwa nuwɨn mɨn buwɨn, mɨn ndata na ka koyarwa ka, mina ta rawa ghɨnsɨ, kuma mɨnme ta rawa ghɨnsɨ mɨn ɗɨma a dama wɨ dɨ yabayu. minata ɗɨma a dama ghɨnsɨ, kuma ghɨnsɨ tɨji bade tsan lada dɨkuma tsan lada dɨ kuma tsna sakamako, sabida haka mɨn godesu, mɨn godesu, to tiji hamba dɨ kamata jika.